<hesitation> Fitegny fantako e <hesitation> Français o, anglais, allemand, <hesitation> russe, <hesitation> chinois, japonais <hesitation> italien ô, espagnol a, <hesitation> de <hesitation> zay.